A na thi thejuna th'ina ndujua the nchia thejuna na ya sintha chuka na tsjoni ke thi thi ntha xuxana ya na sintha nua jan, sintha nchitsje jan, sintha thusan jan, sintha nchenda jan ntha chenda na ya na, thangixi ntha thino sintha nixin ntha nua na nixi thangixi ntha na ya ntha ya nane xirunde the nda nixi ntha chuka na nixi runth'e tha nixi chatin ntha si jna na <noise> nua ya na ju theju theja chri taguaxin thanga thaguaxin tuyugua <noise> ta thikuni na sithi ntha thu nde'e ndana kusithi ntha thi'e nixi thi nch'o thi nch'o xema thi xingamexi nina xran nch'i si ke thi nthia ntha si chasen nina ju thin ntha si jna nixi. <noise>